Ман як калид ҳастам, ки дар як хонаи кӯҳна зиндагӣ мекунам. Солҳо одамон бо ман бозӣ карданд, дари ҳуҷраҳоро мекушоданд ва баста мегузоштанд. Ҳар бор, ки ман дар дасти касе мебароям, ҳис мекунам, ки ман қисми як ҳикояи муҳим ва ҷонбахши ҳаёт ҳастам.